Bairere ma golu gena, ena yo gahi fola coma yo so gahi ena ma linga tou ia ino toma hate ma jaga bolo ua, tou ia ino toma hate ma rau